أحسن لعبة كانت عندي هي واحد الكلون <hesitation> كانت عطاتو لي جدا. كان فيه بزاف ديال الألوان وكان كدير واحد الصوت لكضحك وكان كعجبني نديه معيا ديما فاش كنمشي عندها للدار ديالها، وهي تاهيا كانت كتلعب معايا بي